Kuliner di indonesia ya, sebenarnya banyak banget namanya di indonesia kuliner. <noise> kita coba pernah waktu tu jalan sama anak bini ya, <hesitation> cuman kan memang gimana ya ama anak bini tuh namanya kita lidahnya lidah biasa kadang kita coba jalan uh nyari makanan nih yang agak agak <hesitation> uh apa namanya tradisionalan gitu agak sulit ya bocah ya, kalau makan paling ketemunya ape udeh ke McD ayam tuh karena memang udah kebiasa tuh lidahnye ya atau ayam mcd, ayam kfc, lha kebetulan kan memang kita dulu pernah kerja di McD ya. Jadi kita udah udah biasa tuh ama rasa tuh bocah kita makan ayam udah pasti dah tu paling doyan dia paling makan ayam, segala macam tapi kadang kadang kita coba ngajakin tuh makanan kayak ke prasmanan tuh, kita coba kayak uh makan seafood sama bocah tuh, sebenarnya bocah sih doyan doyan aje ya makanan apaan aja kita cobain tuh ada seafood, seafood sembilan sembilan tau ape enem sembilan ape ape itu kita pesen tuh uh makanane tuh memang kan cuman kadang kan dia suka agak pedes ya kan asam manis segala macam. Walaupun asem manis tetep aja agak pedas dikit menurut bocah sih menurut kita mah kagak ya, cuman memang kendalanya kita kalau lagi makan makanan di tempat kayak begitu, bocah tuh gimana ya kudu kita suapin juga. Karena kan memang dia <hesitation> agak belum terbiasa makan sendiri ya karena udah kebiasaan kali ya disuapin segala macam, sebenarnya mereka doyan doyan aja tuh makan makanan kayak siput <hesitation> kerang kayak gitu-gitu, kita coba makanan segala macam die doyan <hesitation> kerangnye segala macam ape kepiting segala macam dia doyan asal disuapin memang. Kalau disuruh makan uh sendiri nih nggak doyan nggak doyan, eh pas dikita coba enak nggak, enak lha enak lah masa kagak enak nama makanan agak mahal kan ya siput-siput kayak begitu, lha kadang juga kita kan namanya bocah yak <hesitation> mau makan apaan dah sate, nah bocah kebetulan alhamdulillah tuh memang tuh dua-duanye tuh dia doyan makan sate juga ya cuman kendalanye memang kadang tukang sate tuh, die <hesitation> biasanye empat empat empat iris doang tuh atau enggak tiga iris yang lucunya kadang iris kedua udah pasti deh kulit, tuh bocah kalau udah makan udah tahu dah tahu nih kulit kagak di makan jadi makanin daging satenya doang jadi pocelin tuh kulitnye dimakan ama die dilepehin kulitnye. Maksud kita mah kalau memang nggak doyan mah udah jangan dimakan dulu, biar kita yang makan gitu kan kadang ya bukannye bukannye jijik bukannya geli, yang namanya jadi mulut ya udah kita makanin tu. Dua-duanya kalau ketemu sate sate kac sate ayam sebenarnya sih memang deh, kalau sate kambing bocah pernah nyobain sate kambing ape ye namenye tu ya gua lupa pokoknya sate kambing ya, cobain tu yang gede yang si laki gua kasih makan sate kambing dicobain dia gigit namanya kambing agak keras kali ya apa gimana gitu ya et kagak kekunyah kagak kagak ke kagak kemakan jadi karena dagingnya keras ya udah besok-besok sih kagak mau lagi tuh dimakan sate kambing. Nah kalau bini gua itu dia paling doyan memang ama tongseng, tongsengnya tapi tongseng ayam cuman masalahnye waktu itu kita pernah makan di daerah di daerah mana itu namanya depok, tapi bukan oh ini gdc dekat uh grand depok city daerah depok, ada tuh tukang tukang sate sate sate madura cuman dia ada ada tongsengnye juga kan kita cobain tu tongseng disitu itu ya menurut kita mah gini ya tongseng paling enak, kenape soalnye dia punya kaldu dia punya rasa itu bumbu sama daging itu kayak nyerep. Udah gitu tuh tongseng isinye benar benar daging, jadi kita makan juga enak kenyang sampai tuh kayak kita pulang tuh kayak kok masih enak ya ini ya rasanya gitu ya. Soalnya kenape kita bilang kayak gitu nah kita cobain ke tempat laen nih, kita ada tukang tongseng tempat lain <noise> kita cobain tu tongsengnya kok beda ya nah aneh juga ya kenape, dia punya bumbu tuh kayak kagak ngeresep dia punya ape namenye isian juga kebanyakan kol jadi sayuran mulu dagingnye kagak, jadi gimana ya kagak resep gitu ama tempat lain lagi kapan kita coba apa ada kali kita muter muter cari tongseng yang enak cuman memang belum dapat ya cuman memang ada tuh yang agak ideal tuh dekat stasiun nih kemari, agak pas dia mau menurut kita cuman memang gitu dia punya rasa tuh kayak kurang apa ya ya cukuplah masih bisa kita makan tapi memang ape ye namenye <hesitation> dia punya isiannya tuh dagingnye kurang <hesitation> banyak masih sayuran lebih banyak gitu lagi kapan coba kita coba makan itu ke mana yang ke gdc tadi, lha memang benar rasanya kagak berubah tuh tongseng ya, tuh aduh kalau kita ungkapin sama kata kata gak bingung deh tu dia punya rasa tuh masuk gitu ke lidah gitu dagingnya tebel gitu banyak gitu nggak banyakan sayurannye. Duh aduh kita bocah kita bocah suapin doyan bocah orang emang enak sih ya, orang lagi kapan juga kita coba makan-makan di mane. Oh lha belum lama tuh gue tuh <hesitation> deket pekansari tuh ada tuh tukang seafood juga tuh, eh ya sama deh kepiting gitu makan kepiting gitu sama bocah ada tuh bocah kita suapin biasa doyan juga sih dia, lagi kapan cuman ngeliat kayak kuliner apa tu ya dia tuh tempat makanan kafe, kafe gitu di gue lihat di bini sih yang ngliat bini ngeliat di tik tok kalau nggak salah ya apa di mana gitu ya, apa instagram gitu dia tuh kayak kafe tempatnya gede orang ada videonya kan dia di videonye itu menunye sih menu-menu biasa sebenarnya kayak ayam goreng dipotong-potong kecil kan, katsu lah kasar gitu terus juga ada minumannya es krim segala macam nah bini kemarin ngajakin sebenarnya tuh yang ke sini yuk ke kafe ini yuk daerah mana gitu katanya daerah waringin apa mana gitu, kita pengen cobain situ ada kalau dilihat dari menunya mah makan di instagramnye murah-murah jadi kafe murah apa makanan murah tapi enak gitu, buat tempate juga bagus buat nongkrong segala macam buat ajak jalan-jalan anak-anak. Cuman nah kalau yang ampe kebayang tuh gua baru ingat tuh di mana yang di di <hesitation> ini sih seafood lagi sih memang sih ya, tuh paling enak di yang di ancol tuh ya itu apa nama tempatnye cuman gua lupa itu ye di waktu itu ama temen-temen kantor tuh ama bini juga sama anak, ikan gurame waduh guramenya gurame asam manis lagi tuh, itu gede banget ikannye kan kita satu sendiri mah kagak abis, satu bertiga kali itu paling enak itu yang di apa gua lupa namanya itu yang di ancol aduh itu emang, bandar jakarte halah lupa gua baru inget tu bandar jakarte kalau nggak salah ya benar ya, itu enak itu di situ tuh, itu apa bocah pun makan ikan gurame itu tuh wah doyan juga tuh, kita cobain ke die wah enak nih, iye memang enak mahal juga kan ya harganya ya harganya berapa itu untungnya aje dibayarin kalau bayar ndiri mah agak segen juga sih saban makan ke situ doang mah, tuh udah lama tuh pengen kayak gitu tuh nah lagi kapan gue juga pengen ini ngajak bini makan ape namanye yang agak-agak barat dikit makan daging gitu makan daging steak karena ada kan di daerah pemda sini nih dagang steak itu steak steak apa lagi tu lah. Bocah doyan tuh makan daging steak, memang pengen juga sih apa kali kali lah makan yang agak agak agak keluarin duit dikit dah, tuh kalau udah makan tuh daging steak waduh udah paling doyan tuh dia sendiri abis deh nah itu dia bisa tuh dia ape name makan sendiri, soalnya dagingnya kita potongin kan kecil kecil deh disuapin dia makan sendiri atau pakai garpu deh tu cocol ke saos sedikit dah tuh, entu paling doyan dia tuh makan makan ape namanye ya memang kalau bicara rasa ya duit duit ada ada duit ada rasa kali ya, tapi nggak juga sih ada kok yang makanan agak murah tuh kulineran segala macam di daerah daerah mane depok gala macam yang nggak terlalu mahal gitu tapi kita enak kok, ya memang kadang namanya makanan kan kudu kudu tahu kali ya apa namanya cara ngolah sama sama masaknya gitu ibaratnye jadi nggak sekedar cuman makanan doang, nah cuman sebenarnye dulu kan kita pengen pengen pengen kuliner apa dagang kuliner juga nih pengen pengen dagang gitu la ya pengen dagang makanan segala macam pengen tuh makanan tuh yang kayak tradisional apa namanya prasmanan prasmanan gitu loh jadi orang ngambil sendiri apa makan lauknye gitu. Cuma memang kadang kalo kuliner tempat kayak begitu kurang enaknye tuh lauke kadang kurang kurang tapi fresh, jadi kayak agak dingin gitu kayak ikannya apa tempe gala kadang kalau prasmanan gitu kurang gimana gitu ya, jadi kita nyendok sendiri ngambil sendiri jadi kayak enggak enggak fresh aja, jadi kurang anget kadang coba <hesitation> apa namanye jadi nggak terlalu ape resep gitu kalau enggak tempat tempat makan kayak begitu mah, ya paling nanti gua sih punya rencana ma anak bini ntar lah kalau anak ini pengen udah udah udah bisa keluar rumah gitu udah udah ape namanye udah waktu nipasnye udeh udeh kelar, pengin itu tu gua kemarin tu ape <noise> ngajakin apa sih makan kayak kayak burger gitu lah, burger apa namanya itu blenger blenger gitulah pokoknya paling doyan juga soale si bocah yang kedua itu kan doyan burger kan, makan ya apalah daging gitu cuman memang dia ya itu dia rotinya kagak dimakan dagingnya aje dimakan tuh, nantilah kemarin saya sudah ngomong juga tu ama anak bini kan yah kita makan ini yuk pengen juga iya yah pengen yah pengen yah, ya dah nanti atur waktunya entar kalau bunda udah bisa udah boleh keluar rumah lah kita makan di sana, ya kali aja kan namanya ape namanya sekali kali gitu nggak saban hari juga kalau saban hari kita makan makanan yang agak lumayan ya sayang juga ya, bukannye apa masak aja dah di rumah dah mendingan dah. Namanya makan ya, ya nantilah coba kalau memang gua ini pengen pengen makan lagi tuh, oh iya waktu itu gue inget tuh waktu pas bini apa ya ngeliat iklan di tiktok kalau nggak salah tuh, oh <hesitation> ini biasa sama kayak cafe cafean gitu cuman dia memang daging chicken chickennye gitu tuh murah banget, kalau kalau kata dia mah enak juga walaupun kita cobain di daerah citayam, apa namanya lupa gua tuh jadi tuh cafe gitu tapi dia murah murah berapa kemarin waktu itu gue sempet beli tu lima belas rebu kalau nggak satu porsinya tuh kayak chicken chicken katsu kayak gitu gitu, lha bocah juga doyan tuh kayak gitu tuh kan ada es krimnya juga kan ada tempat es krim, terus ayam, uh snack snack kentang atau apa sih namanya yang bulet bulet gitu lah daging daging bulet gitu enak situ pengen juga tuh kayak gitu juga nantilah kalau, oh waktu itu gua sempet tuh gua baru ingat, gua waktu tu pas masih oh udah udah udah married tapi gua <hesitation> masih kerja terus ke semarang sempet ada ikan apa gue cuman lupa namanya tuh jadi menunye kayak kayak bukan gurame apa ye kayak ikan gitu, cuman kepalanya doang yang didagangin apa namanya tu ya lupa gua tuh. Kepala kakap gitu itu pokoknye gede dah tuh jadi tu pakai kayak ada sambel sambelnye gitu jadi makan kepala ikan, itu enak banget itu cuman lupa itu tuh tapi karena waktu itu masih kerja sono ya lah udahlah pikiran diajak makan kulineran kayak gitu kita doyan aje dah, katanya paling enak dimari bener enak sih memang cuman memang belum ketemu lagi tuh namanya di semarang kan. ah udahlah kalau ini mah kita cari cari lagi deh makananannye.